درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تتراوح بين عشرين لخمسة وعشرين درجة مئوية، إنها الدرجة تكون مريحة بتساعد على النشاط أما خلال الليل فالأفضل تكون بين خمستاش لعشرين درجة مئوية، عشان نجدر نرتاح وننام بجو مثالي ومريح للاعصاب وللجسم.